پرانڑی زمانیم خبرا چارا آنڑنی جا طریقا جکو شروآم بلیک اینڈ وائیٹ ٹی وی ہتی۔ سو اہپر ڈیکھتی جام منکھیں امچی ابا ڈاڈا ھتے۔ ایں قافئ آسی پاسی جی منکھئں بہ آتی ڈیکھون ائین بائی قائد موٹا ماحول ھتا اٹھی ۔ راتی جی اٹھی بارا بارا ھکا ھکا تائیں اٹھی منکھین ٹی وی پربیلی ریتین۔ پلسام جیون دنیان اپڈیڈ ھتی گلی ٹی وی بہ چینج ھلی پچھی ماجھا ڈاڈا جکو پرانڑا ھتا او ریڈیئی پر نیوز سنڑ تا امی داری داری ھتی پاسی م راند کرتی پر امان خبرا چارا سنڑنی کو بہ دلچسبی ھتی۔ امین رگھی راند رودیم ھتی جیون امی موٹی ھتی گلی امان خبر پڑلی ملکام کیھڑی حالات ھی کا ھہ کیون رینڑکھیپی خبرا ضروری ھی سنڑڑ داڈا جکو موٹی آوازام ریڈیئی سنڑتا ۔ امی پاسیم سنڑتی جکوبی بی سی سنڑتا ڈیلی شامی جی سدی پانچین بجی این اوس پچھی امین ھیک ٹی وی ڈو ھزایاران م جکو رنگین تی وی ھتی او پر پاکستان جی ڈس الگ لگالی این انڈین ڈس الگ لگالیاو پچھی امچی زندگی بہ رنگین ھتی گلی۔ کا تو امان لی ھیک نوا نوکا آلا سیکھنڑ لی امین اوم ڈرامی ڈیکھیتی این گڈو گڈ نیوز چئینل ڈیکھتی استریا امچیا گھرا جا ڈرامی ڈیکھتیا ۔شوقین ھتیا ۔شامیجی سب امچا پریوار یا خاندان بھڑی بیستی ڈرامی خشی س ڈیکھنڑ این ودیک سیکھنڑ خبرا چارا سڑاڑ"کے ٹےاین"نیوز جام سنڑتی"آواز نیوز"ھلی اعا ملکا جئ باریم خبرا چارا این ملکام دیلی بیسام جکو حادثی ھتی جا خبر پڑتی کانس کیڑی مصلی ھوی پلیاین اوس پچھی امان خبر پڑلی رگی ٹی وی زندگییم ضروری کونی ھے۔ شروعام امین غریب"بلیک ان وائیٹ"ٹی وی ھتی کیڑیا کیڑیا شیئا جی ضروری ہے۔ امین اوم سکھیلی سجاس پرین امچی کاکے ٹچ اسکرین مبائیل آنڑلی۔ جکارامی ڈکھتی آستی آستی امچی سجی فیملی ایٹ مبائیل آتی گلی ھے۔ امین ھمی مبائیل لاپرخبرا ڈیکھونای سنڑون این گھرارن بہ سڑائون فڑانڑی سی ضیازتی ھتی گلی ھے یا ایکسیڈنٹ ھتی گلا ھے۔ ھمین خبرا سب مبائیلا پرآوی چھے اوچھ پچھے امین کڈھن کڈھن سھرا س اخبارا گیتی آئون چھون۔ اخبارا پڑنیس امان ملکاجیانء باری ملکا جیان ھے پلس امام راندی روندی جی کھیل ھی اوا جی باری می خبر پڑی چھیء ملکام کترا پیسہ آوی پلیء جا ئی پلی اخباری سی سجی خبر پڑنی جا اوم ودیک نالیج آلی ء ڈجی نبر تہ امین مبائیل پر فیسبک ،ٹوئیٹر، انسٹاگرام، واٹسپ ءگوگل یوٹوب ائین امین ھلائو چھو نمبائیلا پر گوگلا پر ھر شئی جی خبر ُپڑی پلی امین ھمین پڑھوڑی لکوڑی ھون ء ڈو ھزار یاران م ایسیا کپ ھتا اوم انڈیا ءپاکستان جا میچ دل چسبی م ڈیکھلا امان خبر پڑلی تہ دنیا مین کرکیت راند بھ ھےاوا نوی خبر پڑلی ءامان کرکیٹی جا شوق ھتی گلا ء پاکستان جی قومی ٹیم بہ ھے اوا خبر امان ڈو ھزار یاران مین پڑلی پچھی جڈبہ پاکستان جا میچ ھتا تو امین دیکھتی ءسپوٹ کرتی ٹیمین کرکیٹی جی کو بہ خبر آوی تو امین اوین سجی ڈیکھون تہ خبر پڑھی کیسی کلاڑی کتری اسکور ٹھالی اوم ودیک دل چسبی ھے اوس پچھی ڈاڈا ڈیلی ٹیوی ڈیکھتا اوا ڈس پلی ھے لیکن ھمین اتری یوز کونی کرون کان تو او پرانڑا ھتا پرانڑی سوچ ھتی او سندی ڈرامی سندی سوگ ء سندی خبرا مختلیف چئینلام ڈیکھتا۔ کڈھن امان بہ ساڈیتا آوا سٹھی شئی ھلی پلی تمی آوا ڈیکھا ء اون امین بہ وڈیک سکھتی ڈاڈا جی تھرو ڈاڈی جی موٹی سبق ڈنوڑی ھے امان نہجکو او ھلا ھے موتی ڈوکھا جئ بات ھے پر کافی کجھ سیکھلی ھون پلس آم مبائیل ھر منکھانم آتی گلی ھے آپکے فوٹو وعیرہ فیسبک پر ھنڑ چھولڑی پوری دنیا ڈیکھی کاھس کیڑا مصلا ھے ائین <hesitation> خبرا چارا جی طریقی جام ھی پر ھمین آم طریقا مبائیل ھے ۔ ھمین ٹی وی سے دل چسبی ختم ھتی گلی باقی ھمین استرا ٹی وی ڈیکھی چھی ڈرامی ڈیکھی چھی امین ھمین مبائیل پر سسٹم آتے گلا ھے اخبار بہ فونا پر پڑھون آنلائین کھلی" پنھنجی اخبار"ھلی "کاوش" ھلی یا"ڈان"ھتی گلی مبائیل لا پر اٹھی پڑھون ۔ باقی ڈجی واقعی ھتی رھی چھی دنیا داریم خبر پڑتی ری چھے۔ منکھین سنڑاتی رھی چھے ھیکے ڈجی جی خبرا ثارا گان جا مصلا ھے پاڑی جا مصلا ھے۔ سھرا جا مسلا ھے آج کل امچی شھرا مصلا ھلا تا جکو ھیک کنبھار نہ مار چھوڑ لازمذھب جی مصلی جی کرتی مارا پر او اوا جا آپکہ مصلا ھتہ آپنڑی کئین کونی ڈکھ ھا ھی کہ عمر کوٹ امن نا جی شھرھتی اوم حسین واقع ھتی گلا تو ڈاڈھ ڈک ڈیلا نہ ھوئنڑ کھپس پر ھتی گلا کاتو اٹھے اکسر ھوندو رھی چھےبس اوا جا مصلا ھتا اوین ھل آپکی طریقی سہ ھل کرلا جون اوین جا مذھب کے ایون۔ پلس امان خبرا روض آوی چھی فیسبکا پرکر پوسٹ خشی جی ء کو پوسٹ غلعت آوی چھی کو دوست جا برتھ ڈی وش کرون چھون۔ ء پاڑٹی وغیرہ پر جائون چھو، منعی ھیک آنلائین ذرعا ھتی گلا۔ مل نہ سگھون توبہ فون جی ذرعی کائینٹیکٹ مین ھون۔ مین ذرعی مبائیل ھے۔ دنیا پوری ماجی سمجھی م ماڑا آپکا ایکسپرینس ریلا ھے۔ ودیک سیکھی ،ھمین اج کل جکو میکھین مبائیل پر سکھی، ماجھی خیال لا م آنلائین کلاس پڑھنڑ، لکھنڑ اج کل جتری استاد کو سیکھی اتری مبائیل پر سیکھی اوم پڑھڑ جیا شئیاآتی گلیا یوٹیوب پر چئینل ڈیکھلی، تقریر ڈیکھلی ،انٹرویو ڈیکھڑ، اون کیون بولی چھی کیون ملی چھی منکھین بولنڑ سکھنڑ جکو سبجیکٹ سمجھی مین نہ آوی جی باریم ڈیکھنڑ اوم سکھاوی دنیا داری وسیع ھے کھٹڑانی ھیکونی ۔ باقی پاکستان جی تین چئینل ھی جکی پر سندھی ڈرامی ھلی چھی، چار فٹ چھتری پر کے ٹے این نیوز سمان نیوز جیو نیو آر ؤائی نیوزمعنی مختلیف چیئینل وغیرہ لکا جی حادسی ھوی اوان جی باری مین سڑاتی رھی چھہ